Ki moshi mmm! Kwa mwaka paska na sikukuu na ya mweeri wa ikumi nambili ni yo mfiri wamotru twre traamia wela kachao <hesitation> so vashaka u twre traamiatuka shinsha na umbe ilya imekuaaa trukasengetra vana vali safari trukavaiya he mletra sha sikukuu vakasha piu, truka taamia u vakannde riko aatro trakannde sahani tukala kwa pamoja ni kutro kulyaa kaa kwa motru kuli, twre taamia tukala handu hamu ngaenda. Ifuma haa daslamu ngefuma ngintre fiungo fyaka fyoose piu fya mshele na mshele wakwa usha ngashika kulya ini nge sengetra iru isha kolya kutretre ngeenda sokoni ngasengetra mlaali uorosu sebe ngannde kaa ngaichya haatro sufuria sili fo special se kora trukeenda stoo twre kootra sufuria so se kora trukahaa ndugu ukoo tro twresha twresha haa ukoo. ukoo wakwa tarimo vakasha piu truli trumeeme jipanga sikukuu yetu tuleelya kwa mmeku ngamshela sikukuu yoohi truliila kwa ndemasi. sikukuu iyo tuliinda kwa ilesa kwahiyo kila mfi- kila sikukuu lasma truve ni kwetre mmba se lya so trukaalika ikashika yakwakwa kaindi nlo raha moja kwa moja u so trukaansa itwraa handu twra shika tiki nnguku tweshaansa itrumbua ukaansa ishemsha msubu na maru sikukuu yooyo. Bia kweenda mbele soda kweenda mbele kwetre mmndu ashakua sha mwana mta na ashe akulima fo Maana ake samani sahoyo amotru aletuiya na vetree sherehe akasha msukwa, kumbee amejenga nndo he tebo nsha ye ne karibisha mwali a mwana ulya alisha mgeni fo kaa msukwa akatangulia akanetraamia ho <noise> waka mtishira vaheya vakaamba netre na mafinyo msukwa ulya keenda mbio kwa kwaa mlifu ulya ekundi mwaalika akeenda akambia msheku mmbayo uliinda si nsha fo kumbe ni muungu aleenda mini vakaamba ni msukwa ngeenda ngane hemba kacho kalaya nnkilya ngikubariki vakalyaa tata ulya alesha mbio mbio keenda mwanakwa kwansia linu wari wo wakoorieni fanyeni wa mwanu <noise> garama ngekuurieni hoyo lyeni kwetre mmndu asha kwamonu kang'ama katraa miaa ni kutri wamheeiya veende vaka hamba he ni msukwa asha wakamrora nsoosu kumbe mlya alifuma mfano mfano tiki vamrore dakika ilya akatoweka <noise> akaukya ashike ukya saa yo katrambia kaamba ini asha msukwa na asha msha etebo ishie itrashie atraamie ho kalyaa aukiye ni kutro kwamotru kuli kwtre umanye chira ya mmndu fo umambe sosu ni msukwa asha kwakwa fo hata So twretaamia trukatraamia vakasha vana vataa vasheku vaki truvetraaamia tukala manyama yoose umbe nsima ye sia trukala na uki we lolya mmbaiyohi yetre namna fo ukatrumbua maruva alya maishi ukeera na nyama mbishi we kamatra kwetre vasheku vako vatrashe kaa alya nsha ve trikiwa kaa kilo mbili. mbili. mbili va keniingwa vakakora veni, ndo kwetu tupo hivyo na tuna furahia na nndo twe kolya baraka.